Istishwarka, domintani kahrbal shagilnami taban shageloskngoni wakon orkiosi, wakon jokosi, shageloskn batoni orkioskan wake logon saminamin walogon <hesitation> faridi orina inger domikangon yala orkikia hasamerti.